غادي نختار نشوف نزول الانسان على القمر غادي تكون فرصة باش نشوفو واحد اللحظة تاريخيه وهاد الحدث كان ثورة في مجال الاستكشاف البشري ونتيجة لتطور التكنولوجيا والعلوم